Ma arva, et tuuga ei olõq midägi võlssi, aga sääl piät lihtsält silmä pääl hoitma, et <hesitation> es olõssi määnestki eläjide väärkohtlõmist, <hesitation> näide liigsõt pruukmist vai määnestki näide kallal vägivallatsõmist.